ashmu mbo gi chpi mbo, ekla gno mbye kala alo da ala aba wo ekahe lo, ama nwo lu egba anye, aki nwo su blukun su lu egba nhwo la sa da ma aka kama nwo wo are adridzi mbo, egba gno ombañaa mbo duka da wo kyekkyen, da la wo kye ngada la aba awo ozhen nga ba a ahogbren atsa gi eka ba nwo kpo rayuwa gi, nwo kpo rayuwa ekahelo morewhi ayi nwo, ma yi nwo eka dzudzu gno wo, ma klo egba kyi babi eshri gno mbo ba arekyen alu ekpla kyen ba lo wo nozhen mbo, are la ba ña yi nwo la dzudzu gno akpo gbu ba zgi eghren gno okhro lo akpo gbu ba ña lu cewa, awo la sii isi mb o, awo la a shen akpro mbo, aña ekpla bma alu atspi enzhen so, omba ze la wo ekahe lo <noise>